يا صديقي حاول توسع شبكة علاقاتك تواصل مع زملاء الجامعة والأساتذة وشارك فيه ورش عمل أو فعاليات نمهنيه كمان تأكد إن سيرتك الذاتية مميزة وقدم على وظائف مختلفة حتى لو كانت خارج مجالك كل تجربة بتساعدك تتعلم أكثر